Bi-mu-bi vi byirú ké etuga kú nyri nyi dyici byiru bé banet bukyi mbwoo káchú chwob banet ba'kire baange esim byiru ké kitwom byirú. a daisime éné a'bané nki. e-kyiru kifi-o kida bēn a'eve a'eve a'ba ne uki. dyici byiru n'di dycitving dyice be mu'ue chwom uki a'da' nyde a'su' bi ma ri byiru ba'konkyi kiipan. ba'chi kpá kii kpan a'dymé ke'n'gbia anyi eduû. afé kaniring. a'fe'maggie ba vyi kpa ne. kikú banet eyen a'ma mé onet mu ofime nki a'kpré a'kye a' aman anyi ne da. ram ka su kayen wué kibong. a'mu ne ekwa aju. a mu né ebú áju á ba ryi edimegwa ba'fim a ju a'ran kasu nké kibong ba ryi ba ré ba tó dyici a'ndi ndi-di ené bachin bá cenné bari e'ba'chin bakere bá kyu kiket kibongé onyiji oram byiring onyimen oram byiring ba tyi o'tyep émén o'ram o' ba-tyi ba-ku anyi ba kyi ka'amu né edu'u nyi ba'tum kabyi ba' tyi ba'kyi anyi. mbé ba chá maine eryi ba'ryi ba'ryi mbe'bara man ejan ba'tan. kyi ering a'ma'ryi Bauét bakere mbé bafum kyi ji mbé ba'fu ba-ba a'ba'bé bakgy ne bêu anyi ke-dyiei buynyndidyme kira'ng ba mu'bairyi ba'ma'pém anyi kira'ng ba'mu'ba'ryi ba'ma'pem' anyi kira'ng ba'ma'ryi éné né bácin eyeń a mbe a'man eja chwom a'ma'n eko ba'cee. a'ma'n ekwu a. kyira'ng a'i ma'kwu'a a'man 'eja'mepinge ohef oman. o. chwap né ba pem a'mbe fum dyici a'ndi so dyici a'ndi kuti diyici ba'man anyi a'muine búchin wa'me. nfum. o-shee muin ma'ne dim nyn a'da'ryi onet-ke-o-shee okire kirang biku a'ku bi mu' bi-ryi. va'pem bábí bápem bakire ba-chwabaing dyici a'ar o'chwap okire okpet ng dyici a'nei bucin bukeré bukpeting dyici a'ndi dyibe dyreire dyi kpe'ng dyici a ndi a man eri buise mmu-bu tyem-o. dyci a'ndi ba kpet dyibé. dýici a'ndi kii tei dyici a'molln a'nyi a muine otillepe mu'ba'da dim ba'yip ba'motor. bayip ba kpam-kpam ba'da ryi a'o'kam bea o'tyi ka'ryi bajwab. nkpinge o'mau ékpét ańyi a'n'kpunge okpet anyi o chwap óne. banet éyin ne-o'kye-o nkpunge o-chee-o.